Mi meɗaayi mi amfira e microwave amma mi andi to kusel ko nyamunda am fewai mi waawai mi wata ɗum e nder ngam mi foytino nyamunda am, to mi nyama nyamunda am fewai.